nathíi̱n rí xu̱kúꞌ khui̱ e̱yo̱o̱ ri ikhúúnꞌ tsú tsinuꞌ miruꞌjun, xúꞌkhui̱ eyo̱o̱ tsúú tsúꞌkhui̱i̱ꞌ xu̱wáánꞌ jún, kásí tsínii̱ꞌ miruꞌjuu̱n kasí nagóo̱, nagóo̱ ríꞌkhui̱ nadxa̱ iyáa̱ murí. Ŋgaa̱ xúꞌkhu̱ tsú míxtu̱u̱n mangaa, tsíguii̱ má mangaa̱ nagájnuu̱ nake̱, tsíánguá náá nagóo̱ mitsínguá rí nduñíi̱ꞌ tsú mi̱khuu̱n. Ŋgaa̱ xúꞌkhui̱ má tsú tsi̱ní mangaa, tsú tsi̱ní nagájnuu̱ rí mikhina porque ríꞌkhui̱ namíñúu̱ ágájnuu̱ rí mbiꞌji porwur namíñuu̱ ngraꞌjaaꞌ náa̱ guꞌjuáá rá. <noise> ŋgaa̱ rí miruꞌjun ndaꞌyoo̱ nagájnuu̱ rá para que rí ndayé rí mi̱khui̱ náa̱ rí napíduun rí ndayoo̱ rí rígá ma̱ꞌtha̱ komídá, naꞌkhui̱ xógí ríꞌkhui̱ naꞌkhui̱ xa rá. Ŋgaa̱ xúꞌkhui̱ má tsú tsúꞌkhui̱ mangaa tsú ga̱a mangaa nágájnuu̱ rí miruꞌjun nagajnúu̱ raꞌndii̱ ndañii̱ꞌ ñuu̱ naꞌkhuu̱n náa̱ agoo juba̱ꞌ rá nagájnuu̱ rayéꞌ rí mi̱khui̱ porque rí mbiꞌji rá ndaꞌyoo̱ rí mbuxi̱yáa̱ xa̱bu̱, ngriguu̱n xu̱wáánꞌ ngriguu̱n muratuwii̱n, ŋgaa̱ rí miruꞌjun rá ndimbáá ndawaa̱ eꞌyoo̱ kha jngóó nagájnuu̱ rakhui̱tsii̱ rí, miruꞌjun eyé rí xú ma̱xtáa̱ jmaa̱ rí ikhaa̱ rá. ꞌŋgaa̱ xúꞌkhui̱ má tsú wa̱jin mangaa, nagájnuu̱ má, xúꞌkhu̱ má igájnuu̱ miruꞌjuu̱n mangaa̱ naꞌkhui̱ naꞌkhui̱ ra̱xa̱ rí miruꞌjun rá, ndayée̱ꞌ náá rígá xaxtaaꞌ rá o̱ náá rígá nagájnuu naꞌkhui̱ miruꞌjun porque ndaꞌyoo̱ꞌ rí xítha̱yaa̱ rí miruꞌjun rí naꞌkhui̱ xa rá, ikha jngóó miruꞌjun igánuu̱ murí xátha̱xíyáa ̱ <noise> rí mbiꞌji ikha jngóó rí miruꞌjun igájnúú xu̱kú tsii̱ꞌ rí nakhruaꞌjo̱ ikhúún rí nduyéꞌ rí naꞌphi̱ miruꞌjun para que rí xájáñúu̱ porque yáá casi nuradíi̱n kasí nuradíín wéñuu xu̱kúꞌ xa̱bu̱ rígíꞌ xii̱ꞌ para que rí ikhaa ríꞌkhui̱ imbáñúu̱ rí miruꞌjun